No namirga luman gollirta. Lammirga meɗen luma enan ko anndunoɗe wowru non. watta ta nekkuje maɗa non to albase maɗa ko ngiɗɗa fu ɗon ngatta luman ɗan giɗɗa fu sai gara a una, a una, to hande yaha warta waylitake fa an nasara waddani en e wodi gonga e wi'e nammirgal uma e wi'e bilanda nga ɗon, ta wacciɗn albase maɗa, to nenkuje maɗa, to luman maɗa fu, nga wodu nyice, e wodu jungo, jungo ngon kango jogorɗa a waylita. a waylita sai tawa luman maɗa e wurto.